Procesori Centrale (CPU) është komponenti principale i një kompjuteri dhe gestiron të gjitha udhëzimet e dërguara nga programet dhe sistemi operativ. CPU është e lidhur me pllakën madre, e cila funksionon si një qendër që lidh të gjithë komponentët e sistemit, si RAM, disku i ngurtë dhe GPU,